Biñaŋ ma nŧidandini, he bég ñóbu, bari itin mada bà tutuugna bindúbatus. Bigolla nyoof bàa, bigolla ngí ngi bàaa ma resu uwodi ma, bigolla nyooftibà a diinde, bigolla nyoofti bà a rese, bigolla yoofni fana. Uuŋ gomi njali ma, <hesitation> ggom bâa ma gíni, ggom bâa ma teg yaale, ggom bâa ma laŋu. Wi maa ttínga, a gilee ma bâginan mbo bigolla bà, mada ga a resi njminhabi ngu utahla, bigolla resi njiminsibi ngi ujintahla, resi njiminsibi ngi faajingooda waa.